﻿Oime yave ogue mopeti korriente mopeti tëtaguasupe, jare opaetei pitumimbi opitayave, se ngara mbae ayapo, porque oimeko kua iyangarekoa reta, jaerata oyap, oekata mbae, kiraipo ipuereta <hesitation> oipoano kua mbae ikavi mbae va, se mbaetita aeka kirai ayapo kavi vaera, jaeñoma se seye äpo ayembo preokupata, jare aeka vaera, seyeipe luz kiza amoendita vela, opaete mbae semboejape vaera